Ñ'antony ñy ilà ñy savony: -<...>ñy savony natao hañaliova ñy raha maloto ;manahaky anizao ñy fanasà siky. lafa maloto ñy sikin-teña. sasà savony ;manahaky anizay avao koa ñy vatan-teña. lafa maloto teña liñery manolitsoliky iñe. mandro savony la malio soa la mipiriaky.